Attaʼaleem wallal gira shuqul muhim bilhen lennas fi ayyi bikan aishin foga. Finshan min qair attigirri min qair al gira, wa min qair nadum ilʼallam shuqul jadeed da nadum male farq beddabban, bel hayawan ila kan male farq, annadum bas alma- bigiri ma bil allem shuqul jadeed da.